ما في طريجة مضمونة، لكن أعتقد إنه جدر على تفاعل مع العالم بشكل طبيعي والتأثير في هذا يدل على إن ما تعام- ما تعيشه حجيجى.